Rɛ basɛ bẹ ɛyia owa rɔ ɔka kpara e-ie njeje odo rɔ ɔka kpara baaSɛ a-o bɛ onwi okwia rɛ owa gbura odo, wɛ odo sjue-ru, yia nnyimɛ-ɛ. Ka karari jira ii njeje i’ii. Yia onwi nɔni nnyimɛ, yia o-e yaba, yia o’o rɛ a. Ke mpio yia nnyimɛ. Adɛ a’ɔru ebo-e. Onwi okwia, ntɔ ɔka sai odo yo, e-e bɛ rɔ owa bɔru eyia? Ejia enu sɛ? Ewa-a mmi bolo-a sɛ? Ebu-a okumba sẹ? Yia odo yo nnyimɛ yia nju yɛ. Wamɔ nju bɛ toro egbere mpatɛ enu rɛ kɛ owa buru eyi-a ɔsɔ mbala wɛ-ɛ, wɛ-ɛ wɛ ɔbaba odo njɛjɛ o-i-i owa. Sɛ a-o bẹ onwi egbara, wɛ owa rɛ gbura bɛ i-e owa, yia owa a-yɔ nnyimẹ-e. Ɛsɔrua ɔbɔ sɛ. Sɛ esɔ-sõru ɔbɔ?e-e-a-didɛ sɛ? E-baba to-o yia nsewine sɛ? E-wawala ezibie ɔtɔɔ sɛ? Mɛ ɛkɛrɛ dɔru ntɔ onwi oxumba bɛ onwi okwia bara ntɛ abɛrɛ ju mɔ ɔbɔru-owa-e. Abɛ rɛ yasaru oba odo sɛ? Sɛ bɛ je-e mgelewu ri-ɛ, sɛ bɛ je-e mgbɔgbɔ rɛ. ɔka ba oso ɔtɔɔ, owa ya si enu rɛ naa ntɔ oki ba oso ɔtɔɔ sɛ? Sɛ a-o bẹ onwi okundo, oyia sɛ owa nnɔɔ awala odorɛ enu. Awala odorɛ enu sɛ? Se nɛwala odorɛ enu,? Awala dorɛ enu sɛ nɛwala odorẹ enu? E-e-a adidɛ sɛ, rɛ wala e-e-a adidɛ? Yia owa nnɔ nnyimɛ. Awala olea sɛ rɛ wala olea? Awala okpuma enu sɛ rẹ wala okpuma enu. Owamɔ, ajɔ onu nɔni-ɔ, bɛ rɛ wa-boru e-yia ni, okundo bara mba. Ntɔ owa yia owanɔ wɛ owa mɔ kɔ owa nɔniɔ mmhh, bɛ akaa owa rɛ i-r-e, o-i-e. Wamor sabe abe bae arh dende awo bae old papa nue owinyo sabe owinokun ba, nue bayen olao laeya, bayrn tieka bayen entitien. May njakai re toan ye abera bodo ah, anu noni aberajuan ajo kparanru, laolaye, lama kor mbala kere kere nu do so, odoyo kakra na ru loo but okpomafe, ekere kere nu ka dare oso mbala yee, wa borun laelaya. Sare owala olaya, otiwo sibi otoyo